زما له نظره یو ښه او مناسب واده به هغه وي چې په هغې کې ستاسو د کورنۍ غړي او ستاسو دوستان، کوم چې غواړي ستاسو په خوښۍ کې شریک شي، هغوی راټول شوي وي، د هغې تر څنګ د خوشالۍ ماحول وي او د ساعترۍ او د ښه وخت د تیرولو لپاره هم یو پروګرام په نظر کې نیول شوی وي. <laughs> او تر ټولو مهمه دا ده چې يو ښه واده هغه دی چې په هغې کې ښه خواړه هم اماده شوي وي.